Okpa, eva, elra, echie ese. esa. se hiwa, ele, echiri egbe, egbe-lua, egbe-eva egbe-lehia. Egbe-echie egbe-lese. Egbe-esa egbe-ese lua. Egbe-ele egbe-lchici, uwe, uwe-okpa, uwe-eva, uwe-ehra uwe-echie. uwe-ese uwe-esa. Uwe-sehia. Uwe-ele, uwe- egbe, uwe-egbe- olua, uwe-egbe-ela. Uwe-egbe. ehra, uwe-egbe-echie, <noise> uwe- egbe-ese, uwe- sehia, uwe-egbe-ele. <noise>